כ'וואלט געוואלט סיי קענען גוט פעינטן און סיי קענען גוט שפילן מיוזיק, <hesitation> וועגן ביידע זענען זאכן וואס מ'ה- וואס איז, פאר קאנעקטן- קאנעקט און מ'געט זיך אויס, אבער אויב איך וואלט געדארפט צווישן די צוויי אויסוועלן איינס, כ'מיין איך וואלט אויסגעוועלט מיוזיק ווייל ס'איז עפעס וואס מען קען טוהן א גאנצן טאג און מ'קען מער קאנעקטן, מיין איך